Xashoratlar bir birlari bilan turli xil shakllarda aloqa qilishadi ulardan <hesitation> kimyoviy signallar orqali yani feranomlar va tovushlar orqali yani qichqirish <hesitation> chiyillash va undan tashqari tana xarakatlari orqali yani qarash va boshqa shu kabi <hesitation> aloqalar <hesitation> shu turga kiradi.